Ny tegna fahasambaragna yeuh azo tegna azo tratrarina tsisy fijaliagna. Anô mizaha raha le mampaha à l'aise anô sy le raha mampahazo egnanô zegny fogna atônô fô tsy miasa loha amin'ny raha maro fô magnano le raha mampahafalifaly fônô anô amin'igny anô mahatsiaro sambatra tsisy raha mampijaly anô.